To amma shini ku kwari kwara. Laba ci duniya zine da, waya naya laba ga skin yanzu fte ficigha wuraci kwara keghe gwal, ci zida gida fte ghwa'a, mantighe ga daure samer mine ka mina daure sana fte ghwa'a kenan, ka kda tili, ku tili mbici zka kda yawa hana fte hwa'a a ju luwa ghaya zida kwara kura yerwa ha tana, wahala zuda kwara to sihi naya da luwa haya ci gwa, ka kgha dighe da mane thra thuwe, ga pawa, ga kegha, ku nagha fte bhra'a gwal furfur gwazegefte pawa <hesitation> skine kube da fte deva cka nise naya ci gwal a manaka himm <hesitation> addu'a luwa zaga bayangha zaga dada ngha, wi zaga vjarnaku cka hizeta manike mana addu'a luwa hize ta manke mani addua luwa, to ci cka kwara fu luwa kha ka ka skwe ganda ci klafe sana a'a ganda dughwede dughwede sana. To fici kwara, fuci ga baya muru sana ce ham, ghuza ta tama zad turu zada thuza, to hwtaɗa ghuza, to anzana du da ju luwa cka kwara, ci ci da kwara, man-man. Zaɗaku zaɗa ju luwa dughu luwa kena, ga baya skwe skina daduda. Ka buruche zuta wude za ci kwara, flour wude to gwre cita ba flom zu wude to kwa ka bread dauka skwa ga doya zga-zga ski na za wude skwa aw-sth skine-aau skine zu wudu skwaya us skwagha da luwa, ka wude ka wude da plan plan da kathcin wude, ana a wude pla-pla ske vike duha da luwa, pla da gathcine wudu at ku kwari pla-pla ske vike dugha dagi da luwa. shikwana, wana shiya hezta, a zugha wudan yelwa zigha, zta ci kwara, shife shiya a turare kana aya azhe mani gha zudu kwara, alla kelfe, alla thuwe shiya ku fte zsaka, shiya alla thuwe za wudu sallah, ga wila sana gwal ana fal-fal-fal nckena, shiya shiya, shiya magha na ske, sosahi mine izka ina yerwa zha da kwara, akha haba, sihi ka shika, zida-zida gida zese fte hwa'a liliga.